फ्राइड राइस हे एक आसो जेवणाचो पदार्थ जो सगळ्यांक आवडता। हो पदार्थ पाच साहित्यां तयार जाता आनी ते म्हंजे पैली म्हंजे शिथ। हो एक मुख्य साहित्य दुसरो भाजिये वेगवेगळ्या प्रकारचे तिसरं। सॉसेस चौथं सोया चंक्स एक बरी टेस्ट येवपा खातीर आनी पाच्यो। मसाले आणिक माशी बरी टेस्ट येवपा खातीर आनी। फ्राइड राइस आणिक बरो लागपा खातीर।